Ən mi bə' təəm sə' gawni nii sə mi bənə yewsə' dansə' mi wai sa sə pa ani. Gawni nə kə' niŋkə nii sə mi bətənə tuya tasha rə pa ani. Min wai min bə sa sosai. Yewsə minə, mi kə' bə' yewsə', har mi wai wan yewsə' abəybə'bərə toore abəybə'bərə. Zum gbətirimi gbən naybay mi wai wan wanu sə garəgan ani. Rəkal mi wai wan dwide kome. Rəkal garəgan dwide kome. Rəkal kome sa. Ani pat wanu sə baajiwlə maysimi ani. Sə dan sə mi kə təə ai dan sə mi təə ai. Min mi wai, min wai rəkal garəgan dwide kome sa ete, rəkal garəgan. Wanu sə baajiwlo bəsimi ani. Har min dolu sosai dan sə mi ko namya pat i ker mi niŋkə' mi tə'ə' ai. Dan sə mi kə' tə'ə. Baajiwlə gbətərəgbən ar sə naybay səwnə rə ai. Baajiwlə maysə man ko wan ya pat naybay ar sə nay bay baajiwlə bə nu ai pat, mə kə' bə niya sə wan nɨle, remren gbətərəgə naybay. Ko namya pat məren bə ko mə kə va niŋkə', niŋkə ren maysəgə wanu sə mə re wai kər ani. Ko nipinya wanu kə' daməm bə' məkən yurə jiwlə nə' temlə mal mə ren wai kə. Dan sə mi kə tə'ə' min netətə' abəybəbərə sə baajiwlə maysimi mi wai yewsəvə ani dan sə mi kə tə'ə.